मैं प्रारुपी रात मा लगभग छ घंटा की नींद लेंदू। लेकिन मैं थें लगदू स्वस्थ्य इंसान का वास्ता सात घंटा की नींद बेहतर होंदी। त मैं थें भी कम से कम सात घंटा की नींद लेंण पड़ली।